﻿Enkoko enu <hesitation> nibagicumba bati, nogisara kurungi, nomara kugisara, nobanza kugicumba, nogisaarramu enyaya nogisaarramu obutunguru, <hesitation> nomara kugisarramu obutunguru, noteekamu ekisura, obu okumara, obwekuba emazire kushya, notabura amahuri nengano, noteekamu <hesitation> endimu, nobitabura ebintu binu nikwe ofune ebikweekwaata, then ebintu binu obu bikumara kweekwaata kurungi nobisiiga hankoko yaawe egi then noginaga mumagita, mu awutu, then paka enkoko egi emazire kushya then nokoraki, nogiihamu